شپو، کوبای, سپورتي پیکداره خولۍ، سپینه ساده خولۍ، پکول، قرقلي، پشمي خولۍ، بافتي خولۍ، هزاره ګی خولۍ، وزیري خولۍ، رخشینه کندهارۍ خولۍ. دا تولې خولۍ ښایسته دي او هرڅوک خپل ذوق ته په کتو دا خولۍ په سر کوي. شپو خولۍ په ټولې نړۍ کې مشهوري دي او همدا خولۍ زما هم خوښېږي، که اړتیا وه په سره به یې کړم.